افضل اني أعيش في مدينة كبيرة <noise> لاني احب يكون أعيش في مكان فيه كل مظاهر الحياة الحضرية ويعني كل ال- كل يعني الأشياء الموجودة في العالم الحديث وال- والحضارة بشكل عام ويعني التقنيات مالت ال- احدث عصر عشان عيشة المدن تكون اكثر راحة ويعني افضل من كل النواحي